Ámi ilù étõ ùwém ádè mkpò idáráèchia ánnó nyièn ágwò. ibihè ják nè ámi nsió ukpoñ ámi nke man utó ágwò sé ámi nkémĩ sió ukpoñ maa ádè ágwò ásáñákè kè mbèd nè itém ányè ákè awasi